Kur e mendoj ngjyrën pembe, m'kujtohet qika jeme kur o kon e vogël se ka pasë qejf m'u vesh pembe edhe i ka pasë krejt ato kukllat, barbikat që jon kon, krejt teshat pembe edhe kpuctë i ka pasë pembe. Dhe kjo ngjyrë tash, për shkak të ksajna ma kujton butsinë, mandena m'jep ndjenja të ngrohta edhe dashuri.